بختار ابن سينا, لانه كان عالم كبير في الطب والفلسفة, احب أتعلم منه, عن أفكاره ومعرفته, أتمنى أسمع عن تجاربخه, كيف كان يفكر في الأمور, خاصة في زمنه, وكمان حاب استفيد من حكمته في الحياة والطب, الجلسة مع شخص مثل ابن سينا, بتكون ممتعة ومفيدة في نفس الوقت, استفيد من خبراتها وحكمته, كيف لما فكر وصنع هالأشياء.